أميل أكثر للجبال الجبال دايم يعطيني إحساس بالهدوء والسكينة وجوها عليل خصوصاً في الصيف، أحب المشي في الطبيعة الجبلية وأستمتع بالمناظر الخلابة من فوق القمم، البحر جميل لكن مرات يكون مزعج مع الزحمة والصوت العالي بينما الجبال تعطيك فرصة للتأمل والتفكير.